Mimi nlikiwa na bahati, mi nkiwa na bahati ya kutegulwa, kitegulwa nikaa na miaka <hesitation> kumi na nane, aya tumenda kutegulwa tukoka tikeka hakium, mie <hesitation> nalivu, hivyovyo nenda kusia, basi tikaita, tikaita Daisaama, tikakaa Daisaama hukoo, nikainua nyumba angu ya kwanza, nikavyaa mwanangu yaki vyee, aya tikakaa vitunguu tukahamishwa, tikaita Arusha nikainua nyumba ya vitunguu, nikavyama na kigosi, kainua nyumba ya vitunguu kavyaama na kigo <hesitation> ki vya wana kumi na tatu, hawa kumi na tatu adakaishi naoo. kikaa naoo, wakawa wakuu, mimi wakabwaka <hesitation> akapata kazi kama yatatia kwa polisi, kakoswa kazi ya polisi, aya kawia hakaya, akatozwa nimtani, akafa, kwa hiyo zikawa na mashani kesi gawana nawa nane, wenye mimi nao, sasa <hesitation> wakapata wizukuu, wakapata wana nao, na wakapata wizukuu, nnao taishi mpaka sasa, lakini historia yangu ni hiyo ya kuteke, nikipenda sana nkiwa na bahati ya kutegulwa, bahati ya kuvyaa, Bahati ya kusoma biblia ni mkristo kama hivyo, nendelea na Mungu, bahati ya kufundisha nangu itwe kansani, nao wana wenyewe <hesitation> aya ukaambia kansai ni wagumu hao lakini nawambia mwaya mwite kansani, ni bahati yangu, bahati nashukuru, ukipata bahati wayu wazuri wamwaki mimi mtekee <hesitation> nikategulwa, aya nikafyanangu kama hivyo, bahati ni kama bahati, bahati yao ni kwamba wana wagosi, <hesitation> wakumwa wateguwa, wategulwa, wakumwe wategua, hao wana hao, kuna mwana kigosi kategua, kuna <hesitation> wanavivie waidi nao pia wategulwa. kunao wakumwe pia mekaa tu na wagosi wao, waishi na wagosi wao, wanao na wao, wanavisukuu vyao, nao pia waishi, ni bahati wanazo bahati maana wapata ntu wa kukaa nao, kio kama wazuura <hesitation> wapata watu wa kukaa nao, sasa ninao wazukuu nao pia tawazati, bahati zao bado wazuua lakini naomba Mungu ili nao kwati wapate wagosi, waishi nao, wapate wagosi wategule.